Uurs ko kullel nguurowel to nees woni. Angel jogii huunde haawniide ballowel ngel wuurde hay sinno tawi ɓuuɓi no feewi. Ngel jogii ko guri ɗiɗi, nguru tekkungu no feewi. Jay sinno woni les cappanɗe nayi degere, haɗta aɗi mbaawi wuurde hen.